Te picu yʉlla pak sʉse tep cʉsa jʉpspa min cʉsʉ cuando hʉy sʉsucpa shuyujʉ ʉm yag cebʉlla hʉypa ʉm yag tomate hʉypa adios mit cʉsʉypaam paad jʉpspa y otro tambien sʉk sʉse cap ney con ni arositu blancu y con cay niwi jeeŋ hʉy niwi mʉche jeeŋ a mi cʉsa cʉsʉypaam bien <hesitation> kʉque sʉse te nʉjʉb kʉque te wʉti nʉjʉ hʉy nucsucʉnapa nʉcspa hʉy macʉ ten chʉshi hʉy macpa y ten chʉshi hʉy minajpa ca wʉti kʉquetʉgay a cap hʉy shʉspa cay mamais cap tʉn cʉspa cap pasadu net jʉpspa y como minpa te juyʉnʉ shis juyʉnʉ shis jase cap pasadu jʉpspa min cʉsʉ cap pi caŋ cʉspapʉ mero sabroso tabien sopa sopa con fideo hʉy chʉcsucpa hʉy norsuiza hʉypa hʉy chʉcpa en caldu hʉy tʉmate hʉypa hʉy cebolla hʉypa y net cap cʉsa tʉn yacjʉpspa para tʉn cʉsʉ y este hʉy niwi jeeŋ entʉ tʉn cʉsʉypaam cappit tʉn cʉshi